Bakuru, chim-chim be wardi. Be do wada dum be kurori ngam himbe nyama. Be buri wadugo dum wakkati lamar bangle, be inde be ko nandi bannin. Be do sora dum bo ha babal sorugo nyamdu himbe do yaha soda nyama ngam be hara be nana beldum ha bernde mabbe.